Alura a le vache sicürament a i pias fese graté cuandi cuandi i t'avizin-e, cuindi secund mi al e al e 'na manera dë mustré affetto vers vers i proprietari <hesitation> pöi a bugiu la cua e s'avizin-u cuandi ti t'avizin-e a lur auti, secund mi a prövu afet